homu mu tawɛ amu wara han paseke mu bedan yi vo fa befiyan we ɓwe yirawe aba nucoza lamiyan abe mi wa a jɛ ɓa nucoza na ho sɛrvisi nɛ miwa a nɛ ɓa nucoza na aba zun oro miwe ɓwera befiyan tuma ɓɛ mi wee ɓwera befiyan tuma ɓɛ